Ndaní fú nzòw ka dey klôw nà ndrú ka dey vukavu ì ró nga nà ndaní fúnzò dhǐy ì ró 'wiy nì nà ì nì lǎní ì rónga nà ndaní fú nzòw ka dey dzilyíy djú ddrǒ nì ddu dho

Ya ma nì bbiydha nà nji ma nzz nì Ddrà Ddrà ka ma tsotso kwo bbiydha ró à ká ma rónga pbò lǎní pbǔw ma ká rà ndanà cha ma nì rǎ mí ngà rwo nì mî ma tdúw nì cha ma nì rǎ bbiy mí mbkpa ma ká bbiydha pì

Mà dho kúw chù nyù à le njàddí sâ nà zǎ tókpà ddí drá fù ní ní ee shu tókpà ddí ee eii tsúw tsi mà ddí ee ya mà nì lò tdrǎ tsúw tsi màdjú mà nì lò tdrǎ fú nì ee pàypáy màdjú ee fèné mà djú mǎngù tsi mà vùgá wá nì ddiy nà

Ma rà nì bi kwo ndaní ma ngǔ ndanà fúddiy bìytsò áw ma ra fámìli dè ndaní ndrǔ kwó ma tsotso fú lò ró à sí ndèy gu mà kòddù cha ndèy nì ngǎjìní nì

Dzz̀ ndrǔ nì sǒkò mbǎ bbalè dhò djow djá dhò ndrǔ nì ddiy ó nga dzź lǎní dzẑ djú ndrǔ nì ì tsòw njúw ddì ndrǔ nì ddì nì lò těy ì njèy ǐchú ì njěy ǐchú à bbú lǎní nga ndrǔdhò ndrǔ dhí nzòw nì sòmù sǒ fú tuw tsò luw ndrǔ nì lǎní nga pǎ ndanà ndrǔ nì tditdiy ní ddiy njěy ǒmà luw

Ngíss djúnga mí nyû dzzdjú ma mbr nì dda líylíy ma njúw nì nzòw tsò mà ngwo nì ngwo mà nzz nì Ddrà ma ɦíy nì

Dhì ní ndrǔ dho njèy nì njí nì à dho dey bbalè nà hwî nà à dho bbalè tsotso kwo wánì tuw ó à dho nga rì bbalè nyǔ ní à dho dhǐy njèy wǎ téy nì ndaní ì dho nyû déy fúddiy dhò dhì ní ndrǔ nì lǎní bbalè dza ó

Ndrǔ tsǐ màdhí bbúw ó lò ndrǔ tsǐ ka ní dhǐy njèy ddiy ddiy ddiy ddiy djì má ndèy nì fú pbúw ó nì nà ŋà ní ní ka déy ní ŋà ní ní bbúw ó fú nì jì lò má fú nzòw tsǐ nì fu

Ngǎjìní lò dhodha nà màdhí bbalè dho cha ndèydho màdhí shú ní déydha sànì à jì mà léy màdhí bbalè gwíy ì ndrǔ déy nyu'wiy nà ndaní mà ka dey shú nì déydha na

Cha lǎní tuw ma dho ndanà cha ndèynì í nzòw tsotso kwo nì nì bbiydha Drǎzà dzà ò nì à léy à mí ddǎwà déy lǎnà

Uganda ó bbalè dho silímù mí nyádha rr ì nì ì rónga pbǒ condom nà ro ì nì Mungu mí lò rř ro ì nì gàvméntè mí bbalè nì tdrǎ ní lò rř ro

À léy nì nyǔ'wiy déy nì ney cha à kà mà njěy nì lò mî mà rà lò njèy cha mà gwîy mà mí nyǔ'wiy nà nì lò mà rà njèy nú fùní ní ya nzá mà gwǐy mà mà rà ngu dey lò njěy gbè bbalè má cha ì dhí ddéydha tde nì ngǎ ddiy ní chú gbè

Cho mbu nì dzzdjú chú à rà ngu jì ma ss dza ddrǒngó ní nì à rà ngu jì ma nì ní chú à nì ngu jǐ ddí yà ee ma dzǐ njàddí ddiy ma dey bbiy ndanà gbè moto ní ni ní chú ma dzž fú ddiy ma déy kǒw ndanàfú nì cho dri mbu nì mà dzzdjú fú nì dey ddí singba ddí ma zz̀ nzání à nì jǐ ddí yà ma chǔw njali ddí bbǎ ee ma ddiyrò lò tá nì ddí kpa

À nì lǎní lò mba nyidhí bba ò à nì ddiy dzìdha mba à nì nyì nyì nì njey nyìdhí bba ó nì lò nyì dò tdiytdiy ní bbúw ddí rà njèy à rà lǎní lò mbà à rà mb mbà à rà wá ney cha nyì kà nyì njěy ní lò jì tdiytdiy ní nì mbà

À léy nì bbalè déy nì jǐ nà à léy nì bbalè dho à pbú nì nyǔ'wiy ì dhí bba ó à ká ley bbalè ká dey lò rr̀dha nà ndrǔ ká dey lǎní ì dhí bba ó ndrǔ ká dey lò rr̀dha nà ney

Dda pbo nì màrónga à nì màdhí djiy à nì nyû rǐ màdho mà nì mbr ddí à nì mà tsotso kwo bíy bíy ní lò ó dhi mí tuw òluw ddí ya nyi nì nyi za ónga nà ro ka nì dda ley nyi ró

Fú nì lêy ndey à kà mà rř ndrǔ chuw ddiydhò ndrǔ nì dròdró ní bbalè má cha ndrǔ dà mà nyúddǎ cho nà nì à léy à kà mà rř ndrǔ chuw fúnì chú rà ley ndey màdhí ddu rà ndèy drr cha bibiliya óddù ddí à tdrà ndèy fùní ní m`a rř dròdró ní bbalè chuw

À pù màdhí bbalè nyú ddà bbalè nì lǎní ddiy ndèymí ngǎjìní ddiy mà njǎ à lêy bbalè nì Ddrà mí lò zǒw ney li-gwíydha lêy màdhí dziylíy nì dhǐy ddí

Skul kà ì sš fú tsúba nǎ nì nzòw dho sòróni lǎnà ní nì ndrǔ gwíy ndrǔ ddí lǎnà ndrǔ bbú lǎnà ní lò tdradha fú nzòw dho ndaní ndrǔ shù thíy ó nga ddí déy ndanà tí ì dhí somu ró

Dziylíy nì drá à à dji ddí nì ngu ngǎ, à le mb ddí nì ngu drá ddiy tá ka drŕ ndanà à njí kíyddà à le nyû-tsi tdey nì ní nì ddí nì ngǎ à ley dhi mà ddí nì kǒ chěy fú nyû mà djú ddí à nì ngu jì ka sš ka sš ddíyà tsúw

Ndrǔ dho mà dhò dròdró ní sǒkò mbà bbakàó ndrǔ nì mà dhò mb nya ndrǔ nì mà dhò dhǐy nya

Itss mí klôw ní rŕ ndèy nì ká nì ndèy ùwo nì ddiy mí soko ddí nyi nì chǔw à nì ngǎ fúddiy tsò njúwdha à ngú bba-ka tuwtsò nyi nì chùw wá à nì ngǎjì ní

Mí sùkúl dzà nì ndìy à lêy màdhí bbalè dho shì nzǐ fulè fú sòmù chùwdha mà nì ngǎ nyǔ'wiy nà cha mà dho fú ddiy njèy ndanà nì

Ma bbiy nì kwíy, shu, dyúw, ngǔrá ndèymí ngéyngéy ní nyû jì nà wá mà bbíy nì màdhí nza ò

Ddrà nzz̀dha dho mà dùw shù cha mà nì dǎ ǒ nó nì nzádha dho Ddrà nzz̀dha dho shú ní thíy bbu màdho ndaní nzadha mà bbǎ gu

Fúli gwíy nzòw djá à mbǎ nzòw sòmù ò fuli rǎ ngéyngéy ní sùkùl òluw rà njà jùpónjí shì ná ŋà dìchú ddiy

Ddi nì mà dho fú ndrǔ cho ddǎwà djò rwo nì mà dho fú ndrǔ dho lò tdrà nzánà fú ndrǔ ddá ì zz̀ fú ndrǔ déy fú tuw nà pbǔw fú ndrǔ rà ì nga ddiyò mà ká fú ndrǔ rónga pbò lǎní ndaní fú ndrǔ dhí nzòw ka dhìy

À dho ley ngǎjìní lò à déy ní ngǎ mà kǎ à dho ley màdho dey jǐ nà à dho ley màdho lò bbà mà làyi dho ngǎjìní lò mí sâ ó

Ya dji nì ngǎ bíy ní bíy bǐy dho ro mà bbi nì djùwbbà ya mà nì djùwbbà bbǐy mà chùw nga nì shú nyû rà 'wò ney mà nì ney ddiy nà cha mà nyu nì

À nì lǎ nà nyi gbú nyi ró rù ndaní nyǐngá rù déy lǎnà sòró ddù nyi ddá nyǐngá rù nyǔddà déy ddí lǎnà à ká ngǎjìní dhi thókpà ma cha ndèy shi li ro gbè bongú rrì ní nì hwì

À ra ley nyi ra ddí ngéy ní dziylíy ó nì lò tsì ngǎ ndèynì nyìdhí bba ó nì à ra ley nyi ra nzá děy nyi njà ndrǔ ní nì lò ddí njà wá nì nyì mí déydha

Mà dho mà gwiy vi ó tuwtsò nà mà dho cha ney mànì ndanà nì ddiy mí sǒkò ddí mèy mà dho lò tdey tsì cha ndèy nì ndèy njěy ngéy ngéy ní dziylíy ò nì ddí à dho shì mà kàò

Nyi tdéydha sìlímù róddù nì rà ley nyirà nyi rónga pbò ya ngǎ nyi nì sìlímù mí dhi nà ro ya nyi chùw nyi nì sìlímù mí dhi nà à rà ley nzǐ nyi rà bbiy swà à rà ley nyi rà dey nyi nì nyi rànga pbǒ ddiy nà à rà ley nyi rà nyǐngá nzòw gwiy ndrǔ déy nyǔ'wiy na sìlímù mí lò ró

Màdhí bba ó nì à nì ley nzòw nì dhǐy chǔw à nì ley mà nì ngéyngéy ní lò tsǐ

Ndaní njí ka dey vukávu à dho ya à nì bbalè nděyngá bbalè chuw rř ney nyì rà chùw njí rà dey vukávu à rà njí njèy ndèy ró 'wíy nì nà nyi rà chùw bbalè rà ì chùw ì ka jì ní

Déydha ɦìytss ní li nà ddì nì mí ngǎjìní nga nì ká à dhì nwǎŋú nyi mà kpakí ní ǎyà njǎddǐ à rà rà nyi róddù à nzòw bbà nwǎŋú ddì nì ɦìytss ní li déydha mî

À ji lidjòkpa dja ddadhadja à gwíy bbalè lǎní lò nà à léy bbalè rǎ njitsò djò ney ì nì njěy nì lò ó

À kà mà dhǒ Ddrà mí ní nì lo à déy ney màdhí bbalè kà ó mà léy màdhí bbalè gwíy ì ndrǔ chódha nà skul ò ndaní ndrǔ chǔw ní nyǔ'wiy mà léy màdhí bbalè kǎ jǐ à déy ney

À jì à dhǒ ngǎjìní nga tsùwdha nà ngǎjìní dyasi kàò mí lò nděy ngá nzòw dho à jì à dhǒ nděyngá nzòw dho Ddrà-dzà ndaní fú nzòw ká dey fú nzòw nì Ddrà chuw rř ddiy nà

Tuwtsò tde nì ngǎjìní bbalè déy nì wá dzá bbiydha tde nì klǒw ddí bbalè dho a à nyá nì njàddí mà tho vi tdíy nì bbalè dhí nyû dziylíy djò

À jì mà dhǒ jǐ fúli dhò mà déy fúli nà ddǐngǎ mà kwo fúli tsotso ddiy bbúdha nà fúli dhò mà tdrǎ fúli dhò Ddrà mí ní nì lò ndaní à bbú fúli dhò shú ní thíy

À nì jǐ ma ley mbrdha ní dda dey lǎní ndaní mà ká nzǐ dhi chùw dda ró ddù à ká mà ka dey vukavu ní mà ró nga nà ndaní fú dda ma mà nì mbr nì à thǐ mà ró djǔw ó nga ddí nzǐ mà chǔw dhi

Ya mà nyù ngítss̀ djúnga mí nyû mí sâ nà mà dow nì ddǐngǎ mà ngwo nì ngwo ddǐngǎ mà dzz nì Ddrà ddǐngǎ ndey fúngá ddù mà ra nì ddù

Ma tdè kiyele ní hwî nà ma dzz̀ màtsángá símù njitsò djú nì ro à lêy ma tèy lò ngéyngéy ní bbalè nà, à lêy ma tèy lò redio ó bbalè nà ddí

Mà dho fú li gwiy Ddrà mí lò nà ndaní nzǐ fúli ddéy ngǎjìní chá lò mà dho fú li gwiy ngengéy ní lò nà ndaní nzǐ li thíy dhì lǒw fú li

Ya elektrisiti nì ngǎ màdhí bba ó ro mà dzz nì mǒtálà ma léy nì káddùmà ó chì déy nì ney njàddí sâ nà ya chì nì ngǎ ro mà dzz nì dùdú ní tròshí mà í nì ndanà nga

Ya ngǎjìní lò nì màdhí bba ó ro à nì jǐ li djùkpa-djá à swá bba ó nga cha ngǎjìní lò má ndèy ní ndèy njěy nì djú gbè tsuw bìydha má ndèy tdè nì ney bbakàó nì fúnì ngǎjìní lò djěy bbalè má ì nì ngǎjìní ddǎwà nà nì bbalè ddí nì ney bbakà òluw

Dhì nzòw ní nzòw nì rǎ kpaní nzòw ní chú gbè sòmù ò dhì nzòw ní nzòw ddí dhì kpa ní nzòw kà ndèy njěy nì lò njěy ŋá màdhí bba ó lǎnà

À léy nì mà déy ddiy nà à léy nì mà děy mà koko djú nyǔ'wiy nà cha ney mà dho ndanà màdhí ddiy chùw mà djúddù nì à lěy nì nzǐ mà léy mà jùw bbalè dhí ddiy djú

Ngòw dhì lêy skul tsò ka tà ka tà skul tsò mí sâ nà nzòw ngû bbakà ó mà njà màdhí dhì nzòw ní nzòw sà ì ndrǔ chùw ì zz̀ má à lêy nzòw ngû nzá skul ò ddíyà chú

Mà dho fú bbalè tsotso kwo ddiy bbúdha nà ndrǔ dho ndaní ndrǔ ddí déy nyùdha ní ddiy nà ney cha má à dho tsotso lǎnà ní nì mà dho fú bbalè mbà tsúw-dzà ò ndaní ndrǔ ddí déy lǎnà mà kàó

Ya fú ngba tsùw nzǐ ì nì sǒmu nì mí nzòw kǎ nyi rà chù fú ngba rà sòmù bbà nyi rà dey tdrà nyi chô ngba nì sùkúl dzà nwǎŋú ngba dà à rà ngéy ní ngà à rà ley fú ngba rà sùkúl dzà bbà